Ēyaha wala éjaméén. ha nak akuur yoomé, nang nak ukuur yo, wanusaan ubajulo babu uséét yo, ukuméén yo, yo fanayo jaraam indé yo bébaaj, biŋaar gafooŋ giya. Ēnukuréén sén éŋaar gafook gara rarayo, sin éŋaar gafooŋ gara arayo. Yo béfasi, yo béfasi, aw nak uséén yo écoho tout, aw nak uséén yo éréém, aw nak ukanyo tout, éém baan énukuréén surtout aw haan nak usinyo mé indé mé tout, guñéni fanago nak utaas go do dana érémé fang, yo bérég nécaméni, yo bérég nécaméni, tanusaan taan éñoyi yo béfasi, tanusaan taan éñowi yo béfasi, nang uwook yo rék yo néhi, béfasi, bé turunéhul éñéri. Ēém énukuréén inja éfafaas arayo, éyaha ho, éjaméén ho, tout, nang uséén yo babutout, éni mémé tout ukumin yo, yo béfasi. Ēém yo bémiir arayo. Ējaméén sa nang ukumin yo bakuméné bucé, nang upuur ésaté ma éñowi yo bénak galagéni, upuur babu nésuuk, nang jiréhoor bo yo bénak galagéni, yo bénak galagéni, hana ñé ukéén fugool nubañéén. Baré nang ubañénut yo, yo bénak élgéni.